Kamanutiet nepo ii- i- inai chiito nemache koiipis, ko nyalu inai atepeet nyii, amu nyalu inai atepet nyii ngo ma chiito nepoishei kericheek ap pokitoteet, ang'oeek chiito ne ma neikilikei kotukul eng' paishoniik amu ndimai ndimi ndinyoru chito nemaikilikei eng' paishoniik, ko- ko- koreerchini lakook tukuuk che ame, anda sokosomsoot anda kochorsoot, nepo aeng' koeek chiito ne- ne- ne- netalaa, netalaa amu ndatala chito, kale kokararan talashiet amu ma- ma- machii ne chamei <hesitation> pirateet anan ne chame <hesitation> fucheet, ko kararan anyuun chii netala amu tinyei <hesitation> utaratipu nenyi ne wendii polepole ak- ak- ak- akoelewani tukun, ko kora, ko nyalu chito netala ne- ne- nei- neikoitoi, yaani chito ne- ne- ne masuyoo, ne ikoitoi tukuuk ng'o iit taeek kopae, kopai toeek ku yamwae <hesitation> piik chok chi kipo keny kole kipae too ang'ot ndimeng'en ole ng'etee, ko nerupee kora, ko nyalu ko chito ne ng'o ne ng'o leel kowendii sokosaam nyoeet ap kaat, anan ng'o ki poorchi <hesitation> makoseshek chiik cha kayai, ko chiito ne ile mukuulel ako- ako- akosaam nyoeet ap kaat. Ko nyalu anyun chii ne- ne tinyei <hesitation> tukchu amu ndu ma ndumatinyei tukchu ko- ko eku chii ne- ne nepiire piich ako matinye riirkee, ko kararan chii ne tinyei riirke netinyei atepeet nekararan amu nyolu notok ang'ot eng' tait ap piik tukul.